Toetrandra bôka Kanadà ndraiky zen̈y a arô zen̈y manana toetrandra eo eo feky. Fa amin’ny a- atsimo zen̈y izy no ten̈a manana hafanana be hoe, an̈abo hafan̈ananazy. De akamarozan’ny akamarozan’ny olo eo zen̈y pe* aminazy zen̈y a somary misy andra man̈intsy kà.